Ny hena tetehina hatao lavalava ohatran'ireny kitoza ireny, dia hahaha raha ohatra tsy manana vata fapangatsiahana, dia asiana sira dia voatahiry ela kokoa izy amin'izay